Ohatsy hoe misy zaza roe samihafa zô nalefa nianatsy lekôly kilasy raiky, de raiky zô nampianary ohatsy hoe manao peinture a, manao kisarisary, de raiky io mifototsy aminy fianara avao, lafa samby be zaza reo tsy mitovy gny itelligencendreo fa ty raiky nanao kisarisary ndreky kilokoloko tiky, igny zany ro ouvert kokoa laha ohary amin'ty raiky tegna mifofototsy amy fianara tiky bakeo raiky manao kilokoloko, kisarisary tiky, igny zô ro intelligent kokoa laha ohary amy raiky igny.